Që mishi me nejt ma gat edhe me nejt i freskt në ni kohë ma t’gatë, atëhere duhet me kon i melmosun, i lam edhe i pastrum, me u qit kryva, me u qit biberi, me u qit vaji edhe melmesat tjera. Me u shti në ni kese t’mshelun ku nuk hin ajri edhe me hi n’friz ku ngrihet deri n’momentin që duhet mu nxjerr e mu përdor prap.